मोदेद् इन् पस्त् मनु भेन्गे पस्त् उत्के त्रवेल् गोये इतो भले कोथ होये। भेचौसे जिमन् अमे घुर्र घुर्र कोरिम् तो हि मने अमगर्ने भल् होये जुन्तो अमरे दिमाग् तो थके फ्रेश्नेस्स् तो थके बहोत् भल् फील् कोर। जये अरो पस्त् उत् जोदि त्रवेल् कोर जये बहोत् तिब तिब थकये पस्त् उत् तो हेगने त पस्त् उत् नो कोरे तो पस्त् उत् अओते। किहर् गोये गोये गोये त्रन्स्पोर्ततिओन् भल् नसेले इतेर त्रन्स्पोर्ततिओन् बहोत् भल् होये इतो भले कोथ होये। हबो मनु भेन्गे घुर्र घुर्र परये।